कै नै देश कुन बिजा आवेदन कनू कुने हमथे बिजा वैवसाइट दिखण चैंद। देश दूतावास छन उसे भी संपर्क कै सकदा। यात्रा एजेंसी से भी संपर्क कै सकदा पर्यटन वीजा चा व्यवसायिक बीजा च अध्ययन बीजा च य कार्य बीजा च। वां कुने हमथे दस्तावेज चैंदन। फोटो उगैरा। बीमा वित्तीय दस्तावेज। आनलाइन आवेदन या दूतावास आवेदन। शुल्क कतू जमा कन। सभी जानकारी दूतावास द्वारा भी प्राप्त ह्वे सकदी।